Han humkolonisation ka moɗa, hum hunde fu yiɗa marede, hunde fu alla tagi ɗum ana rinɗi. Ƴiwde ko ɗun darnaa warde jooni koo. So a ƴeewii neɗɗo fuu heddaaki yelaade waɗeede. Walla leydi fuu heddaaki yelaade waɗeede kolnsisasion.